<noise> Ny karazana fiteny haiko ndray zany a dia fiteny malagasy, tenin-tsinoa, teny <hesitation> espagnol, teny frantsay, teny maorisiana, teny <hesitation> <noise> teny anglisy, teny afrikanina <noise>